Nako ngoji, paku la mau i ngosama toma gota, mane harus wa posana pake martel, tapi martel manena harus wa coho i puturungu, coho i puturungu a coho i nao, wasi posana wa tutuku mage paku i ngosa toma gota ika. Nako martel la wa coho i puturungu ua wa tutuku i puturungu ua, wa posana i puturungu ua, manege paku i ngosa ua, dadi wo mau i ngosama harus wa coho i puturungu, wa posana i i puturungu, wa tutuku i puturungu, manege.